Aa gukuraa ikwiijaa na mantu jamaingi aa oo uria waakura muturire ijuuchinchagia uria uu ugwita ngugi thaaii miaka iijite tiu ugaita ngugi aa ukoomba kwithirwa urioou antu baria ukumenya thaaii tibo ukamenya ookura baamwe ii baakajaabaamwe ii beetaa kuraja muturire ijuuchinchagia ririokuraa mbajua ichijaa mantu jamaingi ii iijejairaa riria wi uumunini menyeera urio ugukarania naantu rwaana rwaku rumenyere uria ukara naantu noontu antu bau antu bau utikumenyera wii umunini kana antu bau uguti jire wiumunini ookura ukoa boo iboo ugeeta nontuu nwajagua ukaremwa kuuma nyomba nwoajagua aa ukaremwa gwita ngugine antu bau bau ukwithirwa winako bau banini iboo bagagutethia uukethirwa utira mbecha antu ookura waajua waanemwa kuuma nyomba utiumba gwita ngugine naa keethirwa uti utichiikirite mbecha chiaku antu naa nya uchiikire mbecha ichithirea. Kwithirwa kwithira wii gukuraa ikwiijaa noa mantu jamaingi aah noobatii ukamenya ii mantu jaiku jaachinchia wikura ukamenyaa noo witee aana baku baagutethia kanoogeta achore baaka ikio nontu ubati kwithirwa wiinaa kwiganua naantu naana baku noontu inyaa ugakura muntu uria winwee noagutige akoona kana inyoo kaajua akoora wi murigo mono kwiwe aagutiga na ubati withirwe wina muntu umwe kana bairi baria inyoonti bugakarika bee au naugwe uria ugukarania naantu ii kwina impact mono muturirene aa gukura ikwiijaa na mantu jaa jamaingi mono naa guti muntu ukaraa nthi ukauga uni ngakinyia miakenaa nenaa naa uti muntu umenyaa imbi ikeeja mbenene indii noo muturire ijwijaajugachinchia naaijuchinchagia mono.